Dekɔnu, tsã le yebe nɔnɔme nyuitɔ nu, tsɔtsi tsã le yebe nɔnɔme nyuitɔ nu, voa etso emɔ ke dzi ye elea. Nenye be ele dekɔnua, anɔ wɔ calcul nɛ be, <hesitation> yi dza tɔ yebe mɔa dzi zɔ̃zɔ̃a, wò ŋtɔ atsɔ ŋku adaɖi anɔ kpɔɛ, anɔ kpɔ enuyi ye biɔa ele va, me le va o, anɔ kpɔe nenea kakakaka atsɔ nɔ yi ememememe, ne tsɔtsia hã ye elea, ya nɔ kpɔ tsɔtsia hã be gbedodoɖa be aƒɔɖeɖe, ye be yiyi ku gbɔgbɔ kpata anɔ kpɔe, anɔ da ŋku ɖe xɔ woa me. Anɔ da ŋku ɖe emɔ yi ne zɔ̃ elea dzi kakakaka atsɔ yi enuwuwu. Vɔa ne ele yi kpo, ye yina tsɔstsia, ye yina kpo ava yi ɖu woe kaka kpo adzo gbɔ. Mele le ŋku ɖe nuke bia elea ku ye be mevava, ye le yi bosaŋua tsã gbɔa, dekɔnu teƒea, ye le yia, mele wɔ calcul, le de ŋku ɖe me, le srɔ̃ nu tso me oa, me ya nya asixɔxɔ ke le woamevea dome o, me ya nyae o, ye nyi be, eleyi kpo. Ele yiyi le gbɔgbɔ, ele yiyi le gbɔgbɔ vɔ mese ŋɖekpo gɔme o. Ye ne tɔ ɖe dzi, eyi ne etsɔ le woame evea mea, ne eyina eya, ayi eya, ayi eya, nu yi nele wo mea me ya dzesi o, ɖeka ye ya tsɔ akplɔe ɖo, akpɔ ne ke na ele, akpɔ nuke gblem ele, tsaƒe anya asixɔxɔ ne le wó si. Nenema eyina.